Par xila ni giaz-giaz calav rni raba lo bred, xilani, bueno lo importante es que como que quixu ni gecki th cos, rth za cos gya’gy ah te chi, gula entre tiop za rninu za tiop, xila ni ladrill gula tabiques gula gye lo que sea chi, cuëcky-cuëcky zack siuni gëckzani ah chi zilani chi gygiasiu matill gëcki calav-calav gy chi ze, zega si rxiu gigiasiu xini lani calav tex-tex bred.